Nako menurut ngoji, o kia yang e moi nege i tata i tataromo, sinoto i jare i jarearese, jange i i- i- i- ijo, motoa joata i gugurati, motoa i bibiru, i i- ijo, manege dika.